वैक्यूम क्लीनर मशीन ची उ सफ़ाई कना ले वंदी या हमा घोरे गंदगी धूल यूँ सबू त साफ़ कन म मदद करदी जब हम येता चलोंदा छीन त जू मशीन ची ऊ हवा भीतर खिंचदी जैसे की सारी धूल सुर गंदगी मशीना भीतर चले जान्दी और मशीना पेथर योक बैग रोंदू वेमा यू सब गंदगी और धूल जमा वे ज़ान्दी फिर जनी हम सफ़ाई पूरी कर ड्यौला वेगा बाद जू बैग ची वेमा गे गंदगी निकाली के हम फेंक सकदा।